Yaha nuun tumee neme ti quiti yucuaa cha quiti yee chachi cuii namee namee namee itua namee gui yaa quiti yee cachi cuihna ten io tu quiti yee cama juihna nanei name quiti yee ndindo vehe na mee quiti yɨɨ na quiti yata ian ian quitɨ yejama cuihna yia yia nutumee.